Alô, efa herinandra aroe kony rano aminay aty tsy nandeha e. Izahay amin'izay efa tsisy rano, asa karakôry edy ràha mety ataonarô azafady? Ino mety sôlision hitanarô fa izahay ato zalahy mijaly e, andra efa mafan̈a, ten̈a ny mba zahavànarô marikitry azafady e.